حزم الحقيبة بسيط جدا ويحتاج خطوات مترتبة أول شي بتختار الحقيبة المناسبة لحتياجاتك بعدين بتحط الملابس وبتختارها بتكون مطوية عشان تاخد مساحة أقل وكمان بتحط الملابس إللي قابلة للتجعيد فوق، <hesitation> بعد ذلك بيكون عندك إللي هو بتحط في الفراغات الجوارب والإكسسوارات بتأمنها بشريط الأمان وبتكون إن شاء الله حقيبتك جاهزة.